Edieke mkpe mkpọñde mmi, ọkpọdọhọde ete yak mkpọñ mi, mkpimma ndika nkañ unehe unehe, ntak ndọhọde ke nyem ndika unehe edi, uda usie unehe ma usuñ nnyin mi ke ebi nkañ nnyin mi ikpehe nkañ nnyin emi usuñ ifanke Bedunehe oko usuñ afan, mbubehe ke kpukpru mkpo inyeneke mfina Bedudu uka mi business mfo ekemidi, that is, mbubehe mto ekeme nditak k'usuñ ke ntak idiọk usuñ, ntak ah moto idukke and moto ọsọñ unia but uka mi unyuñ usesim do anything enemin do, okay unyuñ esesim do se enenim do aha itie eke ofo eyemde ndika, isesim aka itie eke ofo enyemde ndika ke ntak edide usuñ mmo afan eti eti akan usuñ nnyin mi, ntak ndade mmade ndika nkañ unehe unehe nkedu nkan nkañ nnyin mi, ndika nkañ nnyin mi, ndika nkañ nnyin mi akamba ebi nnyin mi edi oro. Mkpika mekeme ndinam e, n- nnam mme unyam mkpo, mekeme ndika nkanam mme mme unyam mkpo eke mi, suto unyam mkpo nkokud ke afan ami nduk do that ekeme ndidibere min ke enyoñ nkan itie emi nketiede ndidi k'itie enwen nkenyende nyene ma ndito mmi sukhọ nda ada nnam mwam mmo, mmo adaha ada.